Nyisum ari byunni-byunni ari kie susieh ibipe leh epo zan ilum-lumu ishiel, isheh yah ibinn-miel binne nten leh nten leh inilo inile bie bieh ourrobo leh bie lep zari ilum-ilumu ihieh ishieh ishieh bie kunni, bie sari ima-miele